Nakaxu kuetini nakaxukaña yinguu kua kundeka naiján naján va'a nai nakuneta namai namaya kuanta nadavai nunai, unan unra ndemi jama kukuiña mai imaku nguiño, chinekana niyakuina narú onre ñaján otanda naka nantaí ña'a tanda nakana ndeku nekanai chiye'e jai nuñunu nai ndai nukue tixuu uxu kue kuexu kuetini nuye'e najan navanai nununai nakuenta ya nunei ya'á kuanai nakukuaya ye'é, univa anunai ndekanai ndunuu atuu nama nai kuni xhuni yunuu china'a nai atuye kundeña yinguu ngan atuye kundeku nunayu ye onodon iho iho nakanayuu kua nakejan janvanuu, nai nama nai nindamaya jan yunuu nuu iho na'a ke inina kundeku nai.